<hesitation> in ja natatuyo ku kuún u'un xi iñu hora ko natatuyo ja kuaá te nu ma natatuyo chi tu va'a sa'a núyo jɨo numa'ana xi nun sa'a te tu tu va'a sa'a te kuni ja natatu va'ayo u'un hora xi iñu hora ñua ku hora ja natatuyo te nu ma natatuyo chi tuva'a sa'a núyo esté ma ku satiún va'ayo suni.